Val za na queity rá di clazy many xgá gy runbéh, nuyzy ma riunbé, val za ra xtad-róh nu’. xtad, ranii ni nanrú tu lá rama, val za ná vá valdëzima, val za dam, gur, bëduhndë, doó ra many ni rýe lany ra gýee’h, bytxy máme ramá, ngul-tye, bnday, bzýe, gúug, giidy, palom, rá béetx, rá blóoh nare’, ranii zy ra clazy zy ranii riunbe, queity ztaldy ma val za bzye, rá ni raw lará giidy, za gáka bnay, za ra nii ny, ngul-týe rawgá buny, núh gá buny rawláma, ygá gug nare, rá dam ra géel zy rúunma, blóh raniny raw ra xníhz buny, palóm, núgazy raba raw raba láma, gulá txi raxk gal-rackrëx txy run rabá gus láramá per ná queity ztaldyma, rá-ny gazy riunbé.